Kalau hewan yang paling cepat dan paling lambat sih banyak yo kalau lambat kan kek siput terus kalau cepat tu kek citah, anjing lah kuda kelinci kek yang di dongeng si kancil atau apa, siput lawan kelinci yang kek kelinci tu ngeremehin siput, padahal sebelum hari sebelum mulai tu siput tu lah ngato ke teman- teman ngajak kerja samo kek satu kilo nanti kau tunggu sini, satu kilo lagi kau tunggu sini kilo ke depan lagi sampai finish jadi kek yang kek kelinci ni kan pas baru mulai tu kan kek ngeremehin, pertama lari kencang liat siput lambat nian jalan nyo tu kek tidur lah dulu terus lamo-lamo nian tidur bangun lait siput dak dating jalan lah kok ketemu siput sin lar8i lagi nunggu kiro siput lambat nian karena siput kan rato-rato hamper samo semuo brntuk nyo tu, tidur bangun lamo nian siput kiro lah duluan lari lagi kan, nah jadi. Tengah jalan tu ketemu lagi, padahal dengan siput yang berbeda bukan dengan siput yang di awal tu tadi kek pas di finish tu kek kaget gitu kok bisa siput menang duluan padahal kan lari dio kencang sedangkan siput tu berapo, nol koma berapo persen kayak nyo kalua untuk lari kek gitu terus yang kek selanjut nyo tu kek citah tu ya udah pernah di ukur jugo kek lihat di tiktok tu kek balap dengan apo honda apo mobil tu lari berapo kecepatan citah tu berapo kilometer lebih kencang di banding mobil trus kek penelitian juga udah meneliti kalua kecepatan citah tu melebihi hewan lain lah kek gitu, terus kek anjing itu di bikin berburu tu jugo karena lari cepat jugo apo lagi di dusun aku tu kalua dulu tu setiap hari minggu tu pasti banyak pemburu itu orang padang, pasti banyak bawa anjing saampai ke rawa-rawa kadang sampai ada tu babi sampai di kejar anjing tu sampai nabrak rumah, sampai masuk sumur. Ya itu lah setiap minggu tu pasti ado bae pemburu.